Kiq ka'yij chemo kirb'an ri am kir b'an rkem qb'iij, che kirchkuj ri rkem am kirb'an rech nkere rech kwi'k rech ki'choptaj ri chkop che ri kraj xkirtij, qaqche che xtchkuj ri rkem kirb'an rech arek'chaak i kb'an chemo kchoptaj ri kwwoy i chemo kchoptaj ri kti' kb'an k'ri'chi' rech xki'kanjken us, muche che chjun rchukb'al chik keq nuch'are'k'ri'ki'choptjik, tla'ki'chuupwi'mu ik'aslik xuqkee am ki'ti'wiik ke kwaa ri am ri'kirb'an ri rkeem chu ri rq'aab'chee mu si k'o am ri ik'o pjaay taq rxkin jaay kb'anla'rik keem rech k'omo xki'choptaj njeej ri chkop ri che ri xtktiij.